<hesitation> gorahe nako nanga wolaka manege biasa wa parisi supaya gorahe manege bisa nanga wola manege bisa <hesitation> kia i bersih, nako gorahe manege wa paris ua manege nanga wola bisa <hesitation> i o kia i sagautu atau bisa i- i faja, jadi gorahe yang o ma o kia ma- ma tamba manege nanga wolaka nanga wola ma- ma rabaka trus ma dun noka manege harus wo parisi supaya nanga lingkungan nanga lingkungan da- dan nanga wola manege bisa i bersih <noise>